Mnahaky gny amiko aloha tena zava-dehibe satsia laha anao zao ohatsy tsy <noise> manao facebooky <noise> salama masonao, tsy marary iha. Fa manahaka antsika zaza anany moa zany vao mijery telefaony eo agnatin'ny adint firy eo de marary gny maso nefa ilana ihany koa izy <noise> ho an'olona handranto fahalala satsia maro koa zany karazana fampianarana hita amin'ny resaka teknôlôjia <noise> am- sy tambazotra serasera <noise> de gny avantage-ny mampahay befa am'lafiny ray koa izy mampaharary de ilana ihany koa tsy mikitikitika azy io satsia salama lalandava anao laha ohatsy ka tsy mikitiky azy.